Ny fomba fikarakarana ny hena atao sesika anaty hamburgers dia: maka nofon-kena ianao, de avy eo tetehana manify iny de ampiana dipoavra sy sira dia endasina avy eo, dia ny farany atsofoka anatin'ilay <hesitation> mofon'ilay hamburgers lay hena rehefa masaka tsara.